देखो सा हुकम पड़ नू ना करनो चवा। क्यूंकि पड़ ना राखी तू मिनक विनी रख सक। जात्रा भी माणक है उन जन जन जीवन पड़ पर निर्भर हुआ है। पड़ कटवा वस्त चेन रो भी प्रयोग करवा चवा जनूरू पड़ा पर चला और पड़ कट जवा।